आपन नरा बार पुरानी पिछरा देखा। <noise> ओर नरा बार मैं देखा पुरानी तो कई है के आपन। ने देख राखी जिसे आपन ये उनमें मजो नि आवे। <noise> अर नरा बार बीच बीच में आलस्य आबा लाग जावे। ओर नई में तो कई हे के पूरी नई देखा तो ऊनिय। <noise> चत मन से भी देखा ध्यान लगा के भी देखा अनीय देखबा में मांजे भी आवे। क्योंकि वा फ्यूरी की फ्यूरी नवीं रेवे <hesitation> याद नि हे। के भय ई सीन के आगे कई हंसके जबकि आपने पुरानी में तो याद रेवे। के आगे कई होगो तो ऊ हिसाब से अपने नई पिछर देखनी चावे। <noise>